Raha zah ndraika aloha ande lakagna hiampita ranomasina, fiomanako amin'izany a, mila longany zaho a hoe miagnatra mandagno, avy akeo miagnatra koa zahy mivohy lakagna iny, andesiko koa lasiety, vilany, briquet menaka, vasy ray magnontolo zany a ongosiko miaraka amin'na akegny, andesiko akegny koa <hesitation> bouet sao de ndrendreka mo koa rô hoe tampoka sy maha.